Ma kae, et sa kõnõlõt sääntse imeligu korgõ helüga ja rehit kässigaq ja, ja silmänukk sul kõik aig tege tuks-tuks-tuks. Kõnõlõq noq, mis tuu hädä om? Taa olõ-õi joht harilik asi sinoga täämbä.